Oh, anà avy tam'tany nisy are tany dônko tsy mahay fahaiza-miaigny, andro fa haligny avy ake anà tsisy asa de zahay zahay itanà fa mbô fa ndeha ampiadagn'aigny no antabatabaina amin'ny aligny, anà kaofa fa tsy hainà da mivangana écouteur atavo t- atavo rabezinà ka fa mô aza zahay jiaby tabatabaigna amin'ny aligny.